Personalisht, une nuk kom lujt kurr’ me baste edhe nuk kom dhon kurr’ baste n’sporte. Nuk jom e interesume për sportet dhe nuk um pëlejn’. Nuk osht diçka që përshtatet me personalitetin tem. E kshtu, menoj që nuk osht e meçme me dhon pare, me dhon baste për sporte për shkak që osht veq humbje e pareve edhe humbje e kohës. Osht punë e fatit edhe pse me harxhu pare n’diçka t’panevojshme.